Ah e akoho zao e, <hesitation> mahay tômpony <hesitation> raha ohatra hoe tegna voakarakara tsara izy e, ary matetiky mahazo hagniny matetiky, de mahafantatra tômpony, fomba fampisehoagny firaketam-po amy tômpony zao, kaofa mahita tômpony zao tonga de mihazakazaka magnatony tômpony de <hesitation> tià magnatony tagnagn'ny tômpony koa izy.